gott kvöld fjármálaráðherra kynnti í gær ríkisfjármálaáætlun til næstu fimm ára þar segir að

samfélagið allt muni njóta góðs af yfirstandandi hagvaxtarskeiði en stjórnarandstaðan gagnrýnir forgangsröðun ríkisstjórnarinnar og segir lítið komið til móts við til dæmis barnafólk aldraða og öryrkja og þá hafa hagfræðingar gagnrýnt að áætlunin byggi um of á bjartsýnum spám um áframhaldandi hagvöxt

fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins velkomnir að lofa upp í ermina á ykkur sko varðandi útgjaldavöxtinn þá er það í fyrsta lagi á það að líta að við erum að koma inn í tíma þar sem er að hægja

á samkvæmt öllum spám hagvexti við höfum toppað

tvö þúsund og sextán í ár og áfram næstu ár

hvað það snertir held ég að við séum að tímasetja það ágætlega að koma með innspýtingu til dæmis í vegamál sem hafa verið of svelt á undanförnum árum þannig að það sé nú sagt varðandi gagnrýni um að þetta byggi á of bjartsýnum spám þá

annað í höndunum en það sem opinbert er í þeim efnum og mér finnst ekki annað ábyrgt en að byggja á slíku það er að skapast svigrúm til að auka útgjöld til dæmis til innviðafjárfestinga vegna þess að við höfum gjörbreytt stöðu ríkisfjármálanna á undanförnum árum greitt upp sex hundruð milljarða af skuldum það er að skapa svigrúm peningar sem áður fóru í að greiða vexti geta núna

farið til þarfari verkefna

hvað finnst þér um þessa áætlun það lá náttúrulega fyrir að staðan væri góð efnahagsleg staða landsins aldrei verið betri og það lá eiginlega líka fyrir að þessi ríkisstjórn væri mynduð um að eyða peningum frekar en að framfylgja einhverri tiltekinni stefnu enda gátu flokkarnir að því

komið sér saman um neina framtíðarsýn aðra en þá að nota peningana sem höfðu orðið til og útdeila þeim en þessu er mjög misskipt og sett að nokkru leyti í í hluti án þess að menn séu

sjá fyrir því hvernig þeir nýtist sem best en önnur svið svelt og mér finnst alveg ótrúlegt

að við þessar aðstæður þegar þessi árangur er búinn að nota tækifærið til þess að standa við þau fyrirheit um að rétta þeirra hlut leiðrétta þeirra kjör afnema ákveðnar skerðingar eða draga úr þeim sama á við um öryrkjana það er bara látið eins og eins og það hafi aldrei gerst að sú mikla umræða sem átti sér stað um kjör eldri borgara sem var svarað á þann hátt að þegar þessi staða væri orðin til í efnahagsmálum þá

við leiðrétta þeirra kjör hvað fá eldri borgarar út úr þessu

árið tvö þúsund og þrettán voru bæturnar rétt innan við tvö hundruð þúsund á mánuði lífeyrir til eldri borgara og

hækkað þær bætur upp í þrjú hundruð þúsund nú er þrjú

há framfærsla á mánuði fyrir nokkurn mann en þetta eru lágmarksbæturnar sem við höfum gjörbreytt og við höfum sett í raun og veru allt umframfé til forgangsröðunar í þessa málaflokka þannig að ég hafna því alfarið að við eigum eitthvað stórkostlegt eftir ógert þar og ég minni á að við vorum að hækka frítekjumarkið núna á þessu ári einmitt aðeins um þennan hóp sem er í íslensku samfélagi sem á húsnæði er í vinnu en á samt erfitt með að ná endum saman er jafnvel á leigumarkaði tekjulágt fólk sem hefur og sér ekki í þessu neina sérstaka áætlun um hvað

að endurskoða tekjuskattinn samhliða bótakerfinu en það er ekkert útfært

að setja töluvert aukna fjármuni til þess að gera kerfisbreytingar fyrir öryrkja

á vinnumarkaðnum og

og það eru fjölþættar aðgerðir sem geta komið þar að gagni í fyrsta lagi aðgerðir í húsnæðismálum bæði sveitarfélög og ríki geta komið þar að málum en hvað skiptir slíkt fólk meira máli heldur en einmitt það sem hefur verið að gerast undanfarin ár sem eru talsverðar launahækkanir þar sem

lægstu laun hafa færst eins og ég var að nefna hérna áðan með kjör eldri borgara úr innan við tvö hundruð þúsund krónur

þrjú hundruð þúsund krónur núna í maí á þessu ári þetta er alger umbylting á stöðu lægstu kjara á vinnumarkaði og lítil verðbólga og lægri vextir lægstu húsnæðisvextir sem við höfum séð

sá stöðugleiki skilar sér beint til þessa fólks enda hefur kaupmáttur launa verið að vaxa á hverju einasta ári þetta eru raunverulegar kjarabætur ég verð að nefna vegna þessarar umræðu um kjarabætur að það er ein stétt sem virðist vera sérstök áform um miðað við þetta hjá ríkisstjórninni að eigi að fá lakari kjör ár eftir ár um fyrirsjáanlega framtíð til ársins tvö þúsund tuttugu og þrjú og það eru bændur það er gert ráð fyrir því að draga sem kemur í þeirra hlut sem er algerlega öfugt við það sem stefnt er að gagnvart öllum öðrum stéttum þannig að það er stórundarlegt að sjá ríkisstjórnina með þá stöðu sem er í landbúnaði núna gefa það út að það sé bara stefnan

að rýra kjör bænda svo get ég ekki annað en nefnt samgöngumálin því Bjarni nefnir vegamál sem eitt af helstu

áhersluatriðunum hvers eiga samgöngumálin að gjalda því hér er gert ráð fyrir að auka framlög til samgöngumála ekki meira en svo að það nær helmingnum af þörfinni fyrir viðhald viðhaldsþörfin er tvöfalt meiri en það sem er verið að bæta í samgöngumálin svo töluðu menn hér um stórsókn í samgöngumálum og taka pening úr bönkunum og setja í innviðina en framlög til samgöngumála núna er helmingur af því sem þau voru tvö þúsund og átta miðað við landsframleiðslu þetta er bara ekki rétt ef við

meðaltalið tíu ár fram að hruni um framlög til vegamála þá erum við að fara langt

því núna við erum að bæta í samgöngumálin um tuttugu og fimm prósent ofan á það sem þegar hefur verið og við erum að horfa fram á tíma þar sem við erum að setja einhver mestu framlög til vegamála sem við höfum nokkru sinni gert það er talað um fimm og hálfan milljarð síðustu þrjú árin og ofan á þá aukningu sem hefur verið ákveðin nú þegar með þessum framlögum erum við að fullfjármagna þá samgönguáætlun sem var tvö þúsund og sextán en ég er hins vegar sammála Sigmundi um það að það þarf meira til og það þarf ekki allt

saman að koma úr fjárlögunum við getum rætt frekari leiðir til fjármögnunar á stórum vegaframkvæmdum og þar erum við með sem dæmi hugmyndir um tvöföldun undir Hvalfjörðinn Hvalfjörðinn og svo framvegis en það breytir ekki því að við erum með tuttugu og fimm prósent aukningu í samgöngumálum bíleigendur eru nógu skattpíndir nú þegar þó menn fari ekki að bæta ofan á það sérstökum kolefnisgjöldin kolefnisgjöldin að hækka þau um tíu prósent á næsta ári og tíu prósent aftur

eftir fimmtíu prósent hækkun núna síðast taflan í þessu riti er skýr sem sýnir útgjöld til vegamála árið tvö þúsund og átta voru þau tvöfalt meiri en á þessu ári með tilliti til landsframleiðslu og

frá tvö þúsund og fimmtán en hvað gerist í millitíðinni menn skáru niður miðað við þá samgönguáætlun sem var nú hreykja menn sér því að vera aftur svona um það bil að komast upp í samgönguáætlunina frá tvö þúsund og fimmtán og tala um stórsókn í samgöngumálum við getum skoðað þetta sem hlutfall af landsframleiðslu eða við getum bara skoðað milljarðana sem við erum að setja í málaflokkinn og staðreyndin er sú að langt yfir langtíma meðaltali inn í þessari áætlun við erum að stórauka framlögin og við munum halda áfram að ræða leiðir til þess að fjármagna meiriháttar framkvæmdir eins og eins og við

dæmi um í sögunni bara með því að komast

er hægt að tala um það sem stórsókn ja ég held að samgönguáætlunin sem var afgreidd fyrir kosningarnar tvö þúsund og sextán hafi verið þeim annmörkum háð að hún hafði ekki verið hugsuð til

enda varðandi fjármögnunina og það var mjög gagnrýnt þar var bætt inn í áætlunina mörgum stórum brýnum verkefnum og ég ætla ekki að fara í neinn ágreining um það að samgöngumál þurfa að vera í forgangi á næstu árum við erum að kynna hér til sögunnar stórátak í samgöngumálum sem hefst strax og bætist ofan á það sem þegar hefur verið ákveðið en viðhaldsþörfin og nýframkvæmdaþörfin er ennþá til staðar aðeins um

verið að hvetja ykkur til að skila meiri afgangi við vitum hvernig staðan er á vinnumarkaði það er mikil krafa um launahækkanir það er harður slagur

hefði ekki þurft að hafa meira

þessi ríkisstjórn dregur aðeins úr fyrri áhorfum um afganginn en samt er hann mjög myndarlegur þetta eru ekki nákvæm vísindi sem við erum að fjalla um hér þegar menn segja heyrðu þetta er talan sem menn þurfa að miðað við einhverja gefna hagspá sem er síðan aftur gagnrýnd sérstaklega og fleiri en ein hagspá á floti ég bendi bara á það að frumjöfnuðurinn hérna hjá okkur reksturinn sjálfur er að skila einhverjum mesta

sem sést í Evrópu okkar vandi hefur legið á fjármagnsliðnum við höfum verið að borga

mikið í vexti nú höfum við náð þeim árangri að á örfáum árum höfum við hreinsað þrjátíu milljarða af vaxtagreiðslum út

og í þessari áætlun ætlum við

þeim árangri að við verðum komin með fjörutíu og fimm milljörðum á ári lægri vaxtagreiðslum en var þegar verst lét

í ný verkefni og og það er ábyrg stjórn hún er á sama tíma stefna sem skilar

þannig að ég er bara mjög stoltur og ánægður með þá sýn sem er hér enda kemur það mér ekki á óvart að menn stígi nú margir fram og segi að

allt of bjartsýnt af því að menn trúa ekki að þetta sé hægt það sem vantar í

á skynsamlegri hátt eins og í heilbrigðismálunum þar er

bæta við megnið af því fer í nýjan Landspítala við Hringbraut þar hefðu menn frekar átt að hlusta á sjálfstæðismenn á landsfundi sem sögðu staðargreiningu strax og byggja af skynsemi nýjan spítala á nýjum stað á hagkvæmari og ódýrari hátt en hér

er verið að festa í sessi rangt kerfi ekki bara með Landspítalann heldur á svo mörgum öðrum sviðum það er verið reka útgjöldin en festa

ranga leið við að gera hlutina nú ef við ætlum að fara

að skipta rækilega um myndband sem blár apríl

barna með einhverfu lét gera síðan

við formann félagsins

María ég er einhverf og einhverfan er í heilanum mínum þess vegna upplifi ég dálítið öðruvísi en aðrir og ég á afmæli í dag pabbi bjó til svona myndir handa mér fyrir daginn ég verð öruggari þegar ég sé myndir sem segja mér hvað ég að gera og í hvaða röð gestirnir eru komnir nú eruð þið örugglega að velta fyrir ykkur af hverju ég geri svona með höndunum

punktur is en fyrir hverju

við erum að safna fyrir áframhaldandi fræðslu um einhverfu og undanfarin tvö ár höfum við

námskeið fyrir aðstandendur barna með einhverfu þar sem við erum að hjálpa fólki

takast á við nýjan veruleika og já á vegum ýmissa opinberra aðila sem sem varðar varðar aðstandendur

að fara svolítið inn á þetta tilfinningalega svið við erum með þrjá frábæra fyrirlesara á þessum námskeiðum okkar sem eru í raun og veru einn fagaðili

sálfræðing og svo erum við með einn föður sem tala um þetta

frá þessum þremur ólíku hliðum við höfum fengið frábæra dóma frá þeim sem hafa við erum ofboðslega stolt af því starfi og og sjáum að það er mikil þörf til þess að halda því áfram og

sem við viljum gera nú vorum

áðan og þú varst að segja mér að það væri svo mismunandi hvernig fólk bregst við að fá svona greiningu hjá barninu sínu til dæmis af hverju er það ólíkt fer það eftir

uppfræða fólk og almenning um það hvað einhverfa er vonandi erum við að hafa áhrif til hins betra í þeim efnum en málið er að stundum er

að að veist ekki mikið um einhverfu og þú færð greiningu á barnið þitt þá getur þetta verið áfall sérstaklega ef

barnið er ungt og greiningin kemur þér í opna skjöldu að sama skapi

eldri og eru kannski búin að vera að glíma við ýmsa erfiðleika hafa kannski alltaf einhvern veginn aldrei hundrað prósent svona þetta hefur aldrei

gengið en þú veist ekki af hverju af hverju það er þá getur stundum greining verið mikill léttir því þá er hægt að fá einhverfu fólki virðingu

þetta er akkúrat það sem við erum að reyna að berjast fyrir að fólk sé ekki bara meðvitað um hvað einhverfa er heldur líka að taka fólki eins og það er og samþykkja eins og það er og það er oft talað

passar fullkomnlega inn í það þú vilt hafa fólk með ólíkar skoðanir og ólíkar þarfir með ólíka sýn á málin og það er bara til hins betra fyrir alla

Ragnhildur þú ert með þessa fallegu nælu þarna þið eruð væntanlega að selja hana líka já á

punktur is svo hvet ég alla til að koma á tónleikana á morgun það verður eitthvað fjör þar já

þá segjum við þessu lokið í kvöld veriði sæl